faburubo dun nga kodum nyama pe dengalung mlatugolungot dengal jutlung turum fili dengal manni nga ngan kodum yon nga wanung lua hundukok kodum nyama bu konandi para litili kon perepetron me konandi man